كنفضل نتفرج فالفيلم حيت غنكون كنعيش القصة و غنكون كنتفرج في الاحدات و غنغمس فالقصة احسن من انني نقرا كتاب و كذالك الشخصيات غنعيش معاهم الدور ديالهم و غتكون الصورة اوضح ليا و غنعيش المشاعير ديال الفيلم و الاحدات الجيدة ديال الفيلم هكا غنكون اقرب من فكرة ديال المسلسل و نفهمها مزيان